Umpëngënţëb di mëlik, ngëëmbambá acirël, ngënkopëţaţingi, ngëmboopal, ngëëfant <hesitation> ngëëbúlaŋ, ngëënkëmal ajá ngaancili këncili báandeela di pankay aja ngëënciiná di mëlik, ngëëpáatángí, ngëënkúngët, ngëënjánkaalo ajá ngëëncii di meţ mëlik.